Un relós marca las oras en gastandu una maquinaria que muevi las sus manillas o múa númirus digitalis sigún del tiempu que passa... i pa ellu, gasta un sistema que míi segundus de horma costanti pal relós dal siempri la ora correta. Si el relós es analógicu, un motorinu o una muelli va moviendu las manillas delas oras, los menutus i los segundus a velocidais destintas. Enos digitalis, un circuitu eletrónicu cuenta'l tiempu i enseña los númirus aparentis ena pantalla. I essu velai es un relós!